Kowatayu'i nyakspa kowa cuando ma tzye'yaje yo'te ät äjtyä äjtyä nkomi'ijnye o cuando nyanhyajpa komi algu este algun barrio'ojmä jenä nyakspa je kowa.